بختار انه اروح المكسيك لاني اتعلم اللغة الاسبانية فبيكون حلو اني اتفاعل مع الثقافة واتعرف عليها اكثر عن قرب وعشان اتعرف على الأماكن السياحية والمواقع الاثرية وبيكون يعني بيفيدني في تعلم اللغة ولأنها اهي بعد دولة غنية بالتاريخ والثقافة والاشياء الحلوة سواء من ناحية الطعام او التاريخ